Yeah like for me I always like smiling I'm slim in- and like bright in complexion so when somebody come look for me yeah you will find someone telling them he's slim he really like always like sad or when you see him always smiling so these are the kinda like description or ley way ley will describe me to somebody who don't know na know me.